பெரும்பாலான கண்ணோட்டங்களின்படி, உண்மையான சுதந்திரத்தை அடைவது, அதாவது எதற்கும் மற்றவர்களைச் சார்ந்திருக்காமல் முழுமையான தன்னம்பிக்கை என்பது சாத்தியமில்லை, ஏனென்றால் மனிதர்கள் இயல்பாகவே சமூக மனிதர்கள் மற்றும் உணவு போன்ற அடிப்படைத் தேவைகள் முதல் சமூகம் வரை வாழ்க்கையின் பல்வேறு அம்சங்களுக்கு மற்றவர்களை நம்பியிருக்கிறார்கள். தொடர்பு மற்றும் ஆதரவு எனவே, ஒன்றோடொன்று சார்ந்திருக்கும் நிலை எப்போதும் இருக்கும். உள்கட்டமைப்பு, சுகாதாரம், கல்வி மற்றும் அடிப்படைப் பொருட்கள் போன்ற விஷயங்களுக்காக நாங்கள் மற்றவர்களை நம்பியிருக்கிறோம், முழுமையான சுதந்திரத்தை நம்பத்தகாததாக ஆக்குகிறோம்.